Ny fomba fanaovagna ny <hesitation> saosy carry ndreky na <hesitation> zany hoe zegny ohatra magnano salade de pâtes regny anao de efa <hesitation> nampangotrahagna ny rano de avarigna akany paty, vita ny saosy <hesitation> tômaty jiaby sy ny tariny de arotsaka amin'jay ny saosy k- curry na saosy carry, zany hoe zegny ny saosy carry io zegny d'origine karana, mbô zany hoe managna endriky <hesitation> jaune jaune na mavomavo ny lokony sakafo hoanigny après.